طبعا دي حركات كلنا عملناها واحنا صغيرين كنا نتظاهر أن عندنا برد أو إنفلونزا زي ما بيقولو علشان منروحش المدرسة اليوم دا نغيب ونقعد نتفرج على التليفزيون ونلعب العابنا المفضلة بس معملتهاش كتير بصراحة